Toetr'andra bôkà Singapor ndraiky zen̈y <hesitation> izy bôkà ekatorialy izy dia man̈ana hafan̈ana ndraiky ndraindraiky ny han-han- hamandoan̈a zen̈y ten̈a an̈abo aminany ao mandritrin'ny taon̈o. Dia avy eo koà <hesitation> izy zen̈y matetika avy fo mahalen̈y aminàny an̈y.